El cantu delos páxarus lo tengu atillau al alegri i ala vida, es comu una sinfonía natural que te hazi de sentil alegri i animosu. Me recuerda delos campus i los montis, ondi los páxarus cantan pa comunical-si i pa cuental-mus la su felicidá. Tamién me hazi de pensal ena primavera i la renacencia, dau que'l cantu delos páxarus es muestra dela vida i la esperança, es comu un dispertaol natural, te hazi sentil que'l día á prencipiau i qu'ai cosas gúenas qu'asperal. Es comu un son que te hazi de sentil la belleza dela naturaleza!